كرة القدم تحتاج لقوة بدنية عالية لأنك تركض طول المباراة تحتاج تكون في أفضل حالة جسدية، بينما رياضة مثل الشطرنج تعتمد أكثر على الذهن والتركيز وما تحتاج جهد بدني كبير لكنها تتطلب التخطيط وتركي- تركيز عاليين كل الرياضة لها قوتها الخاصة بس الفرق في الجهد اللي تبذله.